Zah zen̈y mivanga tiserta amin̈'ny dokany araiky, ke tsisy raha tandry zah feky ao. Raha volan̈iko amindrô olo àby ao: a azafady drako fa tsisy tandry zah feky tiserta jiàby aminarô ato; tsy haiko za afaka man̈ano <hesitation> mangataka aminarô. De man̈ano reserivasiôn hely a- anarô man̈afatra ndraiky, de amaray zah mipody tsôa fo misy tandry zah amin̈'ny avy amaray de avahan̈arô rô metimety aminakà feky anarô,